Sii kenyikha khurambisha sisindu sitwela bandu bakali taa, bindu nga chisindani bindu nga chiwembe kakila binyala byaba byarambishibwe nomundu owambi! watilibwa nii! lufu lwamunyafu lwaba nga lusalanila khubuli mutwela.

Nga khanenya khutekha busuma, enyowa nawambisyakho kumulilo nachukhakho kama! kamechi khusifurya naa! katutuba, nga kamalile khututuba nabukula bufu nafuka, namala khufuka nga bwanchakile khuwunya, nee enfumula busima obwo musowani embalayi.

Aa babami balinekhuba babandu bayeta babandu chinganakane balinende khuba babandu babatimilila babandu kabari banyolile chishida, babami bano bali nende khuba babandu bali nende bungali babakhalya ewongo taa, nono babami bano bali nekhuba babandu bayetanga babandu babakhenyala taa kabari babana banamulekhwa, bamayi babafwilwa basecha nebabandu babandi.

Bulayi bweikhunyala khwara mubireker byefwe, ili mbo khukhoyele khwabakho nende kamaruka, khwabakho nende chisipitali ee! ne! ne! kamasomo kakalekela babandu engeli yekhumenya nebabandi.

Sili silayi khuririr! khukhola ekasii alala khusyalo kakila onyala wanyola esyida fulani khusyalo mala owasyo kakhuyetakho.

Bandu banyolanga limenya khubirira munaa! mubulimi aa! nono kabari efwefwe khukhwama khu! khuboda anano, khukholangakho kamakendo, babandu limenya lwabwe babandu bakholanga kibarwa muchingo chebabandu babandi nende ekasii ekindi efwanane eryeryo.

Butinyu bwesi bakhasi nende basani babiriramo musyalo ili indi butambi, bandu nga sebali nende kamapesa taa babanga khebabirira mubutinyu bukali nabi nende nga sebali nende kimilimo kyesi bakhola bafuna engeli yekhulya taa.

Mumyaka kirano kino nenya nigile mupalyamenti yino iyebukanda.

Chingelo chisomya omwana amanya sinanu sibii nesinanu sikhali sibii taa ate sisyenikhana mubulamu bwewe nanyole kamenyawo khusibala sino.

Khunywechanga kamechi kano kayetanga yani kumubili kwabechanga ne afiya endayi sikila nokhanywechangile! nokhanywele kamechi kakamala lusiku nga mulita chitaru, kumubili kuba dihayidreted nono kenyikhana khunywechanga kamechi buli wakati khubona ori bulamu buba bulayi.

Bikholwa nibyo baba-babami bakhoyele babe ninabyo, ee ekhoyele ebekhusomya babandu bulaala, babalekele engeli yebulimi, khukhwaya nende khurya serekari, bachililile khumipango kyayo.

Kakila nobirisya babandu nende sisa kakila somanya kebweni karikaryena taa.

Basasi benyanga babana babe nende kiumwima kumulayi sikila omwana ngali nende kumwima kumubii khusyalo kanyala kaba omwifwi, kanyala khakhola bibindu bikhenyikhana mu-eriya taa kakhebulila bamupile bamwirire.

Babelwachi bali nebunyala bwe khusomya babandu bamanye kamalaka kawele.

Nono nga-efula seyapile khumala embuka endeyi taa, khuuu khwinikha kamechi khukhwama muluchi khuchukhilila chinimilo oba bulime bwefwe khubona khuri khusasha byakhulya bititi-titi nga luno chinyenyi, nekhubona khuri bibyayo byefwe binywechanga khubona khuri khukekelesha kamechi kano

Embuka niyo nafunilamu lusiku lwakwanza, nabanende lisanyu likali ate nende lundi naba nga khengana embuka yosi imbe nga khemina lusimu luno embulile khukanikha u! i! u! bilikhukhwamamo, nenase khukanikhilakho khulusimu.

Kakila bali nende khumanya khukhwikhinga muniafu akhabatila taa.

Khwokesyanga bandu khurya khubirira mukhuwesyimu yani chinganakana chabwe, nebaloma nefwesi khwarekeresya mala khwelamo bulayi, nono fwesi khwewa lirya mumoni chebabandu babandi khubona khuri sekhubabisyamo chimoni sikila oba khuli munafwasi ekhila babandi taa, bali bulayi nebakhali bulayi khwabayila silala sikila omundu kaba omundu.

Bikosi oba chikurupu, lu! abulala ee! abulala chiba chinday, omwana aruramo burii wananikha nekhurambila alala nebabandi nee! ochunga sikila bikosi bi! bisela bikali bikisya chisambo chimbi.

Balimi bekhusyalo khulinda bilimwa byabwe nende bisolo byekhusyalo, barambisha khubireka nende kimiteko nende khufuwa bilimwa nekamalesi nebabilinda nende khubowa chingokho chinyala chonakisya bilimwa.

Bi! bibyalwa byekamatunda kamanulu, bili nga nini! kamapapali, chinanasi nebutunda butiti buno nibyo mbona indi bilibilayi bikhoyele byalimwa byayetakho bikhilakho sugar snacks.

Babandu batiti balinende khusoma khubiwambakana nende munyafu sikila bulwale buno babana batiti bano balinekhumanya bari bwira male babe nekhukhwilinda khubona bari bulamu bwabwe bubawo sikila nibo babandu bacha khuba mwinambo lino munyafwasi chikhali ndala! ndwela taa mumyaka kilikhekicha ebweni, nono balinekhumanya khububi bwebulwale buno.

Covidi-19 yaniania nabii kamasomo kakila chisikuli chosi chekalwawo, babana sebaba nga banyala khucha esikuli basome taa khulwe obwo kila khuloma khuri yaniania nabii khusoma.

Chingubo khuchilinda nga chindayi yani okhoya kwanza aa! nechiba nga chisinge yani buchafu mungubo okhoya wepukana nabwo kapisa abundi ngawamalile chingubo chino kenyikhana nokololakho nga wakolole biwukha bindi ngabikendelamo nebifwa mala wabikha bulayi mwipox.

Bulayi bwesi khunyala khwarawo mubirekere byefwe, nendi khurawo kamatuli babandu babe nga beyika khusoma, khubikhakho lipesa lyabwe nekhurambisyakho lipesa lyabwe mubulayi akhali khubi si! sasanya taa.

Khusoma khwarungilekho khuchowachowana khusyalo khwange kakila mbo, mulimo babana basomele, khulimo nende baloya bombekhelekho chinjju chechikorofwa abele nicho khukhasubilanga taa lakini byabelewo khusyalo khwange nono esyo, kamasomo karungile.

Kimima kimibi khuloba khurya sisindu syomundu sikhali sisyowo tawe, ela sisindu syosi sikhali sisyowo, sibakho omwene mala omwene enyikhana wamusaba lukusa yani newasirumikhila oba newasikendelakho, Bubi sana khuloba khurya! khubamo neburi nesindu sikhali sisyowo tawe sikila akhaba serekari yosi enyala yakhutila enyala yakhubowa.

Khurekeresha babandu bakhulu khulikhulayi sikila babandu bakhulu bali nende mawayida kamalayi niko banyala bawa babandu batiti.

Mumbuka yange niye ekhabele nesyekhukhola taa, nenyanga khulola bindu nga kiminyawo mufano nga kumupira niobalikhaba samba nacha nalola namwe akhaba primiya ligi nekhabasamba nacha musibanda nalolelela.

Sikila bandu batiti be belinda nende khupima munyafu, bandu bakali barya khupima munyafu sikila banyala bafuna chipuresha nga babanyolelemo munyafu.

Bandu bakhulu khubarekeresya kakila bali nende ma! mawayida kamalayi sikila bindu nibyo nibo babona fwe balala sekhw! sekhwabibonangakho taa, sikila efwefwe bandu batiti khwiyika khukhwamila khubana batiti! khu! khukhwamila khubandu bakhulu sikila nibo byesi bamanyile bili bikali khukhila efwe batiti.

Nisho ikholanga syskwanza indi neee khuukachula ne! nenabo baa! bayusye kimima nikio khabakhola syakhabili nga namalile khukachula nenabo neee emberusyakho kalaaa nga sebamanyile taa lakini khurama nakhukachula.

Nosinga chingubo, olabonekhana simati sana, olabonekhana omusafi, pili, soleyakala taa, chingoso sechilakhutilakho taa , sekhataru bindu nga chinda, bikuku nga chinda bino, solabibonakho taa.

Bandu bawuya sikila balinende khunyola ekasii, benya khunyola services chiili chindayi nga nono busomi, busilikhi nende chiparapara chiili chindayi nende byebubwilindi bili bilayi yani bubechanga mutawuni, mala bandu balala bacha mutawuni khubona bari bacha banyole enyafwasi yee khuhola bibyasara kakila mutawuni bibyasara bibechanga bilayi

Kenyikhana khumubolelela wamulomela oli, bibindu ebyo bibechangawo lakini kenyikhana khukuma byosi byosi biwawo.

Owamba emunwa nga khokholola namwe taa khawasimula sikila khwenya khusuyiya chindwale chili tofawuti.

Mukhulima khurambisya che! chi! oxi-pulawo yani ye!li! lichembe lyechikhafu mala khwarumikhila bibindu nga e! i! e! embeku i! i! i! ili-endayi, mala khwarumikhila ee! emboleya nga nono DAP, CN nende ekindi khubona khuri khunyola mazawo kali kamalayi.